Quande penso à unna sganzia me vëgnan in cheu solo libbri. Mi co-e sganzie faieieva solo libbraie. Dapeu servan ascì anche pe atre cöse però à parte che oua no sò ciù donde mettili i libbri